මම <hesitation> නගර කීයක ජීවත් වෙලා තියෙනවද <hesitation> ඒ එක් එක් නගරයේ <hesitation> මම කොපමණ අවුරුදු ගාණක් ජීවත් වෙලා තියෙනවද කිව්වොත් <hesitation> මම ඇත්තටම <hesitation> මගේ මේ ජීවිත කාලය පුරා <hesitation> නගර හතරක පමණ ජීවත් වෙලා තියෙනවා. මගේ උපන් ගම <hesitation> වන ගාල්ලේ මම අවුරුදු <hesitation> දහ අටක් පමණ ජීවත් වෙලා තියෙනවා. ඒ මම <hesitation> අපොස උසස් පෙළ <hesitation> ඉගෙන ගන්න කාලය වෙනකන්. ඉන් පසුව <hesitation> මාව විශ්ව විද්‍යාලයට තේරුණාම <hesitation> මම ඊළඟට පදිංචි වුණේ <hesitation> පේරාදෙණිය ප්‍රදේශයේ. මගේ විශ්ව විද්‍යාලය ආසන්නයේම නිවසක <hesitation> මම වසර හතරක් නැවතිලා හිටියා. ඒ තමයි මගේ දෙවන <hesitation> පදිංචි වුණ නගරය. ඊට අමතරව <hesitation> මම රැකියාව කරන්න ගත්තට පස්සේ <hesitation> මම <hesitation> කොළඹ ප්‍රදේශයේ පදිංචියට ආවා. එතකොට මම වසර <hesitation> හතරක් පමණ <hesitation> කොළඹ ප්‍රදේශයේ තමයි පදිංචි වෙලා රැකියාව කරේ. නැවත මම විවාහ වුණායින් පස්සේ <hesitation> මම <hesitation> හික්කඩුව ප්‍රදේශයේ පදිංචියට ගියා. දැන් අවරුදු පහක් තිස්සේ <hesitation> මම එම ප්‍රදේශයේ තමයි <hesitation> පදිංචිව ඉන්නේ.